Соли дуҳазору бисту ду барои одамон соли тағйир ва ҳаракат ба сӯи нав шуд. Ҷомеаҳо бештар мутобиқ шуданд ва технологияҳо дар зиндагӣ бештар ҷой гирифтанд. Одамон кӯшиданд муносибатҳои нав барқарор кунанд. Дар баробари ин, бисёриҳо ҳанӯз дар ҳоли барқароршавӣ буданд. Ин сол барои бисёриҳо соли боэҳсос ва рушд гардид.